<hesitation> Ame lafiny raiky da aradalana e fampiasana teknolozia ame fiainan'olobelo satria io teknolozia io zany da anisany manamora gne fiainansika olobelo zany oe manampy asika ame zavatry sarotra ame fiainasika fa indraindray koa zany izy io manahirany satria mitady ta anisakisaky e fahaizagne zanahary gn'olombelo da lasa meteraky zavatry afa ame fiainasika avao koa.